ia za man̈ana sakafo tiako feky ianaran̈a karàha gatô ohatra <noise> za tsy mahay man̈ano gatô be! Nisy fotoan̈a ndraiky za efa nan̈ano fa adin̈ako raha io fa Zao ndraiky ten̈a tiako ianaran̈a man̈ano izy io, man̈ano gatô, kaiky àby in̈y, madeleny, karàha in̈y panin̈y.